gaf tok timu tokkit bolli daate, baada ishin bolli daate rawwot dub baada mal alf time kan nam tokkit itduffe malakan hightime inaman dudbet. Timu tanan wonin yeden issen kullin spirit timu tokko qabdebi yaani unity tian bolli kan dateni. Dub unity isen datenun tan, akukan wot ijeda, dorga, defender, bao borbadaa, bao dargenno borbadaa akukan wolkabbedda bolli hin dateni ammo bao hin dargetennu, baonnen akisen bolli daten kan borbada edenii.